मोके तोर ऊपर पूरा उम्मीद हवे, की ते बहुत आगे जाबे। मोके अपन एक दोस्त से भी उम्मीद रहिस अउ अपन भी से भी दुनु बहुते आगे बढ़ गइन आज। वैसे ही मोके तोर से उम्मीद हवे की तहु बहुत आगे जाबे। तोके कोई चीज़ के मदद चाही होबे तो मोके बता देबे अउ बढ़िया तै मेहनत कर बहुत आगे जाबे।